انا اعتقد اني اشرب في اليوم تقريبا لترين ماء ,لترين ماء في اليوم ,لو نفترض ان جمعناها في الاسبوع الاسبوع سبعه ايام يعطينا تقريبا اربعتاشرواربعتاشر يصير كم المجموع يكون تقريبا ثماني وعشرين لتر مويه اسبوعيا وكويس يعني الجسم يحتاج ميه كثير عشان يطرد الاملاح ويحسن الدوره.